كنت أحب مادة العلوم، لأنها تفتح لي عالم جديد أكتشافات <hesitation> تعلمني عن الطبيعة والكون كيف يعمل كل شئ حولنا. حبيت التجارب العملية اللي كنا نسويها لأنها خلت الدروس أكثر تفاعل ومتعة كانت المواد العلمية صراحة تف-تساعدني في كيفية التفاعل الأشياء أفهمها أفهم كيفية هذا التفاعل وهذا كان مثير بالنسبة لي.